Ku kuayo la mera verdad chi nu tatoouyo kaouyo la verdad mentira chi ñaaga kaa mentira te feuga kou evento chi nu nami neste nou karaou evento te nou pinintagou ja kuuoua te nou te pinitou jia kuu evento te maa kou kaouyo chi. Io naiyú je ruii kai te kueii yo iue justice nou tuu kaou intasa kai, sou sou jikai, sou sai sou iiie justice nou sou kaouyo alt nou neste kouou deleteu o sikiyou ja soua souou ye te nou naiyú ja cadinada kou te nou kou, te nou naiyú ja uii kai te kouanchokai yoi ve´e justicia yua te jaayo te buena multa chu´uyo.